बच्चों क शारीरिक गतिविधि क लिए प्रेरित करन म उनका खेल म रुचि पैदा करदु। उनके साथ बाहर खेलण का समय तय करदु। खुले वातावरण म खेलण क लिए प्रोत्साहित करदु। घर म वीडियो गेम और फोन क समय कम करदु। शारीरिक गतिविधि क फायदे उन्हें सरल शब्दों म समझादु। परिवार म शारीरिक गतिविधि क हिस्सा बनो, जैसाकु सुबह की सैर।